Engka to ro anre utepperi iyya weddingngi na tambai kekuatan e yanaritu tello e magi makkadakaq tello e nasabaq yero tello e matanre wi peroteinna <noise> apalaginna narekko le yanre mamata i maderri deq tomasiga poso <hesitation> maderri topi <hesitation> napacommo-commo ki anaq lolo esibawa engka to anre-anre matep- utepperi makanjaq yanaritu golla cellaq e magi makkada kaq golla cellaq nasabaq narekko yanrei ero golla cellaq e akko essso-esso mua tuli yanrei <noise> deq to masiga poso aga yenaro maderri narekko lowwi tawwe mendaki bulu maderri tuli pacce golla cellaq narekko tannia golla cellaq maderri mi golla-golla intinna ada. Intinna engka kandunganna <noise> pole golla e